Awawan a joɗa ha wuro koh ha gelle je wala damuwa a onjoɗan kalamo woni ha wuro mai pat andi kohanii, ɗon tukka doka